ترى هذي <hesitation> يا أستاذ-أي أفضل سيارة لك؟ سيارة عائلية ومناسبة، وما تستهلك بنزين كثير، ونظام الأمان فيها عالي جدا. الsecurity تصنيع ألماني دقيق وأضمن لك سلامتك وسلامة العائلة، وجميلة للعائلة ومريحة وتتسع للجميع. إن كانت تبي تشتري سيارة، فهذه أفضل خيار لك، أنا أنصحك بها.